من الأفضل أنه الواحد يكون محتـ الناس تحتارمه ماشي الناس تبغيه، لأن أصلا الحب بدون احترام مـ <hesitation> ما يكونش. الانسان ما يحتارمكش ما يبغيكش، بكل بساطة.